Minnal shagali akhar ana baridan wa ya hassan gaid bastaʼamalan da hibas al gira, shugul bas ana gammet min sakayyir ke abuyi allam ni leya barid ba sauyi al wagit al gaid ma ba saiyi shai fiya badir a shif leyi kitab gaid ba giri bas asshugul da ya hassa kula.